Tukue yuu nani en ye'e ihó indoku ñuu ihá kui yu hu ndoka tuku tukue nijen kungue naranja ya ian nejin naen, kue yee nun jorxado ne'e jenxa'a kanxa ndeukuen ka'a yuu kué dijin jan tuku namen tikuen lima limón nani tu ihá ndó ya'a enan kená kuenta ihá kué kando yuku tedii andia ña'a kuenta najai tuian.